सब से पहिला तुतपिक बनाएके खातिर बास प्रयोग कमल जाला बस के चिरके काटके एकरा टुक्रा टुक्रा बनाके कम्पनी सब विभिनन प्रोसेस करके एकारा तनी तनी बनाके एकरा सेप में लयावेला यि बनाए के खातीर मुख्य उद्देशय जब दातमे किसो किसो अडकेला मास खायला केबाद ओकरा निकाले के लागी प्रयोग होवेला ।